Lafaoro lafaoro zany <hesitation> azavaigny azavaintsika ny lafaoro fatana courant zany no tegna mampirabe izy, lafaoro io koa zany hoe <hesitation> materiel elektromenager koa izigny ampesaigny izy koa ahandro sakafo na hitôgno raha na hagnano gateau de mampiasa izy.